लाइट उपकरण के बहुत ते सारे नाव अ एथॉक चलने के आस्थे आमुक लाइट का प्रयोग करों जो हमारे विद्युत उपकरण अ ठेकटोक लिया आमे ऐसी रिमोट टीवी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चीन का उपयोग करो।